أكثر حدث كان يوم اتخرجت من الجامعة بعد سبع سنين, <hesitation> حسيت إني وصلت لمرحلة مهمة, مرحلة فاصلة بحياتي, وكان أكبر دافع لي إني أبدأ أشوف الفرص والمسارات الجديدة.